To <hesitation> shiye nəə pɨti serchi adi <hesitation> hoe adɨ <hesitation> shin sən zheənən zheənən ma sərəngə sasai zhe nənnə achi hɨchi ma sərəngə dzɨgɨcha pɨsadɨ amma a zhenəan mɨ nahan ka shikɨn hoingəgɨchi ti tsama ha dɨ məəchi ha dɨməchi hi kɨdəh ndan amma ti naha ha dɨ məə zhennə hɨchim mgbəə hoingəkin mɨzuwadɨngan ələtingɨennə bo ti nahan kuma hɨchi kɨdah nda hi amma ti nahan ahim zuwadɨnga hɨcha hoingən ti kaha dzadzaɗən nəə ti nahan ba so hɨchi nimo ndagən zhe nən masərəngən njichi sosai adi shi shi <hesitation> dabbobin <noise> ma sərə ngən zheənən masərəngən marbokən nə marbokən nə tsun ko hi ka boitin kɨn a kɨsəə hoingən gɨchi həcha <hesitation> ɓoho ngən ho'on ho'on nətsu maserəngən masərəngən nji hoon ho'onnəə ko hi ka woikin a rɨgwannə achi hi a sɨkə mota Ho'on mbagɨcha shikinna bangən a sɨkərə rɨgwa <hesitation> amma achi hɨchim naha motanka shikin madgɨchi hwalhwal hɨcha hoingən ko hɨchin nətsu hekam agahwadɨ motal ho'on mɨ nahan mətan hoingəgɨchi tɨchi kangən a rɨgwa hoingəngɨchi tɨchi kangən sa ma ma sərəngən ho'on manntsu iyammgban ma səvəngən njich sosai gam iyammgban ko nda vɨɗən nə'ə hediko <hesitation> faga sən ka gəkɨn iyayamgban mɨ mgbə'ə fakɨn iyammgban nətsu tuku hɨchi ka nahankɨn ma gam achi nda vɨɗən nəə komu ga nda vɨɗən yammgban nahan gɨchi fagɨchi nətsuni hɨchi ma gbahwa kachɨha maɗa ɓarin nɨgganə sənə ga ndɨɗangən iyammgbama hɨch hoye hɨcha dzɨ hɨcha dzɨ ura ndaɗɨwa ndadɨwagəan dɨ gyazagən hɨcha hoye hɨcha mɨnə kahatə hɨcha mɨna hwaya hɨcha mɨnə kahanə nji ndaɗɨwagən So ɨyəmmgɓəə mə sərəngəu nɗɨchɨ tɨchɨ mɓə gwəɗchɨ əmmə məsərəngən gəm əchɨ mə əyam gəchɨ mə mɓəgɨyə tsəmən kɨn sən sən fə ɨnggənɗ sən gə hɨchɨnɨn gə hɨchɨnɨn hwəyəgə yəmmgɓənə hɨchə urəm hɨch ə mɨngən gəm ko ɨyəmmgɓəɨnə mə əkɨ gə chɨ hɨchɨ əchɨ sən kə gəkɨn ko mɨnɗən mə kə nɗɨsə ɓwəfɨkən hoɨgɨchɨ hɨchə ɗzɨ ryənyəɗɨ mə ə ɓwəkɨyə hɨchə shɨ hɨchə rə rengən ə vɨn hɨchə nɗɨɓə ɓwəkɨyəu ɗɨ gyə zəgən so ɨyəmmgɓəm mə sə rəngən so nggə mə mə sərəngən gəm nɗəgən kələ shɨye noo nəhəngəməm tuku tɨkɨn gɨ məsərəngəkɨn mə sərəngəkɨn gwəɗchɨ kəwətɨkɨn mɓə gwəɗə əmmə mə sərəngəkɨn